الا كاتحس بالتوتر كلما مرة كتهضر فيها مع الناس خصك اولا تمشي دير دورات تكوينية عند شي مدرب باش احسن من الشخصية ديالك و تربي التقة فالنفس ديالك وكنصحك كدالك باش تقرا الكتوبة ديال التنمية الذاتية هكا غتعرف كيفاش تخدم و تنمي التقافة ديالك باش تعرف تعبر على الرأي ديالك